To gwaran hako gargay jyani aran hiya hewa hako mum, to bas koje, to boko, to lalo, to helidum warti se taita, and then hewan niyam nun, loa afaende seta, se waela hakoje taiti go, se dolla kadi.